hmm a anndi ko keddu maa wari bii yam hannde fajiri hmm, keddu maa kam wari tawiyam o bii way ay a mutte jo kala ɓinngel mayi be nayejo haa fattude ɗo fu an nyaam, mi bii ɓe aah an nanah a mutteejo ba, o bi yam sam way an a mutteejo un. Mi bi to 'shikenan' say to mi yecci maa, say o bii yam way aah tah miyecce useni mi joganamoh sirri maakoo, mi bi aah say ni mi noddu ma o wara o lornita 'ko kuma' mi wara mi yeccuma hannjum on mi wari mi yeccima jotta.